won dursaa taat midaasituu won feden sun yote wotjeebisite ta sagale miesit sun, bare tokiit wot guurte dumii mal sagale feden sun itguurte akasiit daabdaa akasiit inama sun yete gaafete inama sun win inin fed kuli inin nyaano fed sun, wonin hinfeenef ka fed wo gagar dubete duum bare tokiit wot jeebiseeni won feden sun daabenie